الفن طبعاً هيخلي كل واحد عنده <hesitation> تخيل وآ <hesitation> تطلع للأحسن وهيبدأ إن هو يعني نوعاً ما يبقى مش باصص بس لنفسه، لكن هيبقى باصص لحواليه أكتر وحاسس بيهم، فده هيخلي إن الشعور المجتمعي أعلى بالآخرين